<hesitation> Raha hoe fa- <hesitation> fa- <hesitation> fanatanjahantena fia- fizahavan'olona ndreky zegny an, de <hesitation> mbola a baolina aloha no tegna hoe tegna misy mankatia amizao, de miala amin'ny baolina de basikety na hoe jeux olympiques hoe hazakazaka, io zao tegna misy maro mankatia, fa ankoatranizegny tsy de haiko loatra.